Dung ni taal so'gh, ama yegunaya ga sam sogh ko pungɨnawu. Ni taal togh pang kaamom yesu. Tibi panguya amsam ko kogwa taal tokgh ngha gwa hi yaar min mi yaar mal kotimang təmyɨi ma dakaiyasu mada yegu bapinawu, sabo mangnyin am saam minyung a taal easter. Easter pang ni taal guya mi wang, mi she pyok to'gh panghom yesu a taal pangnwu. Maa so'gh mipi kigum panko mipiwu, min zagh bapiya akin danghom.